kyl sitä̀ om paljon ‿olìs - sitt ‿o viäl perùnjaohoin tekò ja kaikki. niitä valla vanhan ‿aikkan tehti, kotòn.
niin me jatkamme vielä Aini Maria Rauvolan kanssa tässä hän on syntynyt kahdentenakymmenentenäyhdentenä päivänä kesäkuuta tuhatkahdeksansataayhdeksänkymmentäviisi Eurajoella Sydänmaan kylässä jossa ikänsä asunut ja täällä samalla samassa Sydänmaan kylässä me nyt olemme puhutaan se maltaiden teko ensin
juu no se oli semmoista että kun kun tuotiin jyviä sitten niin kun sanon että satakaksikymmentäviisi kiloa rukiita ruisjyviä ja sitten ne pantiin kahteen saaviin likoon veteen - vuorokaudeksi että ne sitten oikein olivat märkiä kylmään veteen no sitten ne otettiin siitä kylmästä vedestä pois ja pistettiin semmoiseen semmoiseen niin kuin aika semmoiseen miksi minä hänen sanoisin semmoinen se on niin kuin suuri leipälauta mutta siinä on syrjä ja pantiin sanottiin mallasmankiksi sitten semmoinen ja sitten ne pantiin siihen läjään kasaan ja sitten ne alkoi ruveta itämään siinä mutta niitä täytyi siinäkin joka päivä kastaa ei ne muuten itänyt ja sitä parempia maltaita tuli mitä enemmän vain sitten tuli iteitä ja niihin tuli aika pitkät iteet sitten kun ne oli hyvin itänyt ja aika pehmeitä ne jyvät sitten no sitten tuli se löylyttämisen aika sitten ne vietiin semmoiseen kun meillä oli siellä semmoinen niin kuin huone semmoinen lavo mutta siihen tehtiin sitten vielä kun siinä oli se oli oikein semmoinen niin kun paremmin huone mutta siinä oli tämmöinen ikkunakin niin tehtiin siihen sitten laudoista semmoinen lave semmoinen että se oli sitten niin kuin saunan lavo mutta sen pääsi sitten sillä lailla ei ihan ympäri kulkemaan mutta mutta ainakin sinne sitten sopi mennä sinne ylös ja että tällättiin sinne sitten ensin sitten läjiin ja aika kuumaksi sitten sauna ja sitten sitten kun sauna oli tarpeellisen kuuma niin sitten ne levitettiin ei ne oikein ohueksi saanut levittää että ne olisi liian pian kuivanut mutta niin leveältään kumminkin sitten ikään tämä nyt on mutta vielä vähänkin tai tuolla vieläkin paksummalta kuin tämä on ja sitten - sitten pantiin sauna aika kuumaksi ja heitettiin oikein löylyä niin paljon kuin vain jaksoi heittää että ei että ei liian että sai heitetyksi että ei liian kuuma tullut ide oli kyllä - jyvät olisivat kärsinyt vaikka kuinka paljon mutta ei iteet ja yksi päivä niitä löylytettiin sitten sillä lailla että niille annettiin kumminkin kuusi seitsemän tai enemmänkin niin semmoinen kova löyly sinä päivänä ja ne tuli niin kuumaksi että oikein aika lailla kättä poltti ja sitten ne pistettiin kasaan sanottiin että pistetään karhelle että se oli koko tämmöinen yksimittainen tämmöinen aika karhe sitten niin koko se lavo leveydeltään ja hakata ne oli niin kuumia että oikein aika lailla kättä poltti ja hakattiin vielä vähän niitä että ne oikein piukkaan meni ja annettiin olla yö sitten sillä lailla ja ne oli sitten aamusta makeita ja niin märkiä että käsi kastui kun sinne pisti no sitten ne täytyi saada äkkiä kuivamaan jälleen että mylly niitä sitten kävi mutta ei niitä saanut liian äkkiä kuivata sitten ne jälleen paloivat sillä lailla että niistä tuli karvaita että siinä meni ainakin sitten siinä mallasten teossa niin ainakin syksylläkin kun oli vähän enemmän jo kylmä niin meni viikko aikaa siinä mallasten teossa mutta kyllä aina sitten kehumista sai että hyviä tuli no sitten sitten vietiin niin se oli useinkin se kävi sitten sillä lailla kun niitä oli satakaksikymmentäviisi kiloa kun ne tuotiin niin ei niitä sitten enää kun ne valmiiksi tuli niin ei niitä oikein paljon mitään yli sadan kilon tahtonut olla että ne surkastui sitten vain ja kun ne niin keveäksi tuli kun ne kuivia oli mutta kyllä sitä sitten piisasi ja sitten me teimme vielä monta kertaa sitten semmottoon että pääsiäiseksikin tehtiin kotiin niin paljon sitten että oikein myytiin kun sitä pääsiäismämmiä ruukattiin tarvita ja vieläkin tarvitaan että sillä lailla niitä sitten silloin tehtiin
ja niistä tehtiin kaljaa
juu ja hyvää tuli
miten tehtiin miten sitä tehtiin
no sitä sitä täytyi olla taloissa aina kaljaa kun niin paljon - juotiin ei silloin mitään tuommoisia juomia ostettu
no kuinka sitä tehtiin
sitä kaljaa vai no sitä tehtiin sitten ja sillä lailla kun hyvää kaljaa oikein tehtiin ja - vanhaan aikaan kun minäkin ensin rupesin ja jouduin tekemään jo kotona kaljaa niin sitä tehtiin sillä lailla että pistettiin niitä maltaita sitten sillä lailla hiukan vain saaviin ja ja ja sitten kuumalla vedellä kastettiin mutta ei se saanut olla kiehuvaa vettä sen täytyi olla semmoista kun sanottiin kirpelöitsevää ja kastettiin sitten sillä lailla vähitellen kuinka paljon sitten meinattiin sitä tehdäkin niin kastettiin vähitellen ja että monta kertaa sitten kun minunkin kotonani kun paljon väkeä oli niin kyllä sitä sitten sitä viimeiseksi sitä kastettiin oikein moneen - monta kertaa sitten siihen aina lisättiin maltaita ja vähän jauhojakin ja sitä kuumaa vettä ja sitten viimeiseksi sitten kun sitten tällättiin siinä pidettiin sitten aina puolen tuntia kumminkin väliä sen kastamisen kanssa että se sitten imeltyi mutta sitten kun viimeinen kerta kastettiin niin sitten sitten - lämmitettiin oikein iso padallinen vettä että tuli se saavi vallan täyteen sitten jo sitä kaljaa ja sitten sitten vain silloin kun en ei sitten enää kun minäkin tuolla olin tuolla kun me sitten olimmekin niin ei siellä sitten en minä siellä enää sitten sillä lailla ole kaljaa tehnyt mutta sitten tehtiin silloin kun minäkin kotona olin ja äitikin vielä eli niin täydyttiin panna oikein semmoisia krouveja olkia punkkaan ja se kaljan sakka pantiin niiden olkien päällä ja ja vettä sitten päälle että se tuli semmoista kirkasta se kalja sitten että ei sitä sakkaa joukkoon mennyt mutta ei sitten enää kun sitten se saatiin jo muuten selkeämään kun annettiin pari kolme tuntia olla niin se selkesi sitten jo muuten että sai sillä lailla kun se oli semmoinen punkka että siinä oli semmoinen reikä että siinä oli tappi ja kun se oli kolmekin tuntia sitten se se kaljavesi tai se sen sakan päällä niin se selkesi niin että kun jos pari rautakupillista tuli ensin sakkaa niin sitten tuli jo ihan kirkas kalja ja se on sitten jo paljon huokeampaa tehdä pikemmin kuin sen se että silloin kun olkien kanssa sitä täytyi - selittää ja sitten kun se saatiin hyväksi jäähtymään niin hiivaa joukkoon sitten vain että se - käymään rupesi ja, minunkin kotonani oli oikein aikamoinen semmoinen tynnyri että se oli sitten kellarissa että siihen mahtui ainakin saavillinen kaljaa ja sinne se sitten vietiin ja kun loppui niin tehtiin uutta jälleen
menikö se päähän
ei ei se mitään päähän mennyt mutta jano loppui
tehtiinkö missään semmoista että meni päähän
en minä kumminkaan ole tehnyt missään mutta kyllä mar miehet sitten jo silloinkin kun minunkin veljeni joskus sitä tekivät siitä kaljasta sitten semmoista että sanottiin kiljuksi että pantiin hiivaa enemmän vielä joukkoon ja sokeria niin se sitten taisi vähän päähänkin jo mennä kyllä mar meidän isä sen tietää kanssa kyllä mar hänkin on en minä tiedä jos hän on tehnyt mutta kyllä hän semmoista saanut on kyllä mar se nyt sitten jo maltaista ja kaljasta jo piisasikin
onkos täällä Eurajoella talkkunaa syöty
ei ei sitä - tässä paikoilla
ei semmoisesta ymmärretä mitään
en minä kumminkaan ymmärrä mitään enkä ole koskaan saanut
no kuinkas sitä mämmiä tehdään tai ennen tehtiin
no mämmi tehdään sitten niistä maltaista sillä lailla sitten kanssa mutta siinä tarvitaan sitten paljon jauhoja ei kun minäkin olen mämmiä tehnyt silloin kun me tuolla olimme ja meitä oli sentään kuusi henkeä kanssa väkeä niin kyllä minä aika lailla tein mämmiä ja oli semmoisia vanhanaikaisia oikein semmoisia tuohisia roppisia kyllä mar tekin niitä olette nähnyt meilläkin on täälläkin nytkin niitä niin sitä tehdään sillä lailla mämmiä ainakin - silloin tehtiin minä tiedä millä lailla tuolla tehtaissa tehdään että että kaksi osaa jauhoja ja kolmas vain maltaita ja samalla lailla kastetaan sitten kun - sitä kaljaakin mutta ei saa panna sitten niin paljon vettä että se sitten on semmoista sakeaa
mitä jauhoja
rukiisia jauhoja kyllä siitä ja hyvää tulee kyllä ja kun ensin ovat hyviä maltaita ja kun se kastetaan ainakin minäkin nyt sitten tässäkin olen kastanut vain tuommoiseen ämpäriin niin sitten kun se tulee sitten semmoista se - täytyy koettaa sitten tehdä se vähän semmoista parasta se sakea niin sitä sitten vain pannaan niihin roppisiin mutta ei sitä saa panna sitten oikein täyttä mitään kuin sillä lailla vain että sitä on joku tuommoinen neljä viisi senttiä paksulta ja sitten paremmin semmoiseen mietoon uuniin että kolmekin tuntia sitä pidetään sitten uunissa niin sitten se siellä makeaksi imeltyy vielä lopun edestä vaikka se muutoinkin jo makeaa on mutta meidän on nyt semmoinen kun meitä on tässä vain kolme henkeä niin en minä viime vuonnakaan tehnyt enää lainkaan mämmiä kun ostin tuolta kaupasta sitten sen verran kun me olemme niin huonoja syömään kun me olemme jo vanhoja kun meidän isä on jo pian kahdeksankymmenen ja tuo poika sitten kun tuommoinen on kun näitte niin hän on muuten huono syömään
onkos sitten täällä Raumalla päin tehty muuta kuin pääsiäiseksi
ei sitä juuri muulloin tehdä

no mitäs sitten vanhaan aikaan jouluna syötiin
ne oli - oi voi kyllä silloin oli sitten semmoista kun minäkin muistan kun kun ei vielä lautasiakaan ollut kuin puisia puisia lautasia kyllä ne sen vuoksi ei niin kamalia ollut ne oli tuommoisia tuon - no kyllä ne lautasen kokoisia olivat semmoisia matalia mutta ne oli puuta että silloin kun minä oikein vielä olin semmoinen että minä alkua muistan arvelisin niin kyllä minunkin kotonani semmoisia mutta niin semmoisia lautasia oli ja, ja niitä ei sitten ruukattu mitään lautasia kun toisessa vadissa oli vellu ja toisessa oli perunoita ja sieltä vain --- samasta jokainen lusikan kanssa ajoi suuhunsa ei mitään lautasia tarvittu ja samasta tuopista ryypättiin piimää ei mitään laseja ollut eikä ja ei kipeäksi tultu mutta sitten kun minäkin jo oli sitten muistan kun sitten lautasia - oli sitten jo oikein laillisia niin mutta ei niitäkään sitten muulloin annettu kuin jouluna ja silloinkin oli sitten sillä lailla että monta kertaa täytyi kahden hengen ottaa sitten siihen samalle lautaselle vaikka jo olikin sitten lautaset jouluna mutta ei arkia mitään ollut lautasia ja perunat kuorittiin sitten vielä kun minä muistan kun minunkin kotona - meidän minun veljeni tekivät semmoisia puisia kahveleitakin että ja puulusikoita niitä kahveleita tehtiin semmoisesta paremmin niin kuin jostakin semmoisesta päreestä mutta se että se kyllä mar se semmoista sitten oli että se semmoista vahvempaa oli että ei se ihan tuommoista tavallista pärettä ollut et useinkin niissä sitten pari piikkiä ja kolme oli niin kyllä ne sentään pidätti
niitä oli paha pestä
paha pestä niitä oli mutta silloin kuului sitten oikein semmoinen ohjelmaan että lauantaina ne täytyi pestä oikein hyväksi oikein sannan kanssa että tulivat valkoiseksi no kyllä silloin sitten sen vuoksi joulunakin niin kyllä silloin sitten tuota kun salaatiksi sanotaan ja ja sitten noista juurikoista tehtiin sitten semmoista laatikkoa että ja sitten silakoita - suolattiin joka syksy aika lailla ja niitä sitten täydyttiin syödä kanssa kun ei kerran voita ja lihaa tai kyllä minun kotonani - sikoja tapettiin ja se sian tappaminen oli kamala homma paljon paljon väkeä oli niin monta sikaa - tapettiin vuotta päällä ja kun ei sitten niitä millään siihen aikoihin sitten ammuttu eikä mitään muuta kuin kohta vain puukko kurkkuun ja ne huusi ja se oli kamalaa talkoota ei silloin vielä oikein ymmärretty sitä että niitä millään tainnutetaankaan kun miesvoimin vain kiinni joka kinttu ja puukko kurkkuun ja se oli kovaa ääntä
mihinkäs aikaan syksyllä sitä tehtiin
no kyllä sitä monta kertaa sillä lailla kun minunkin kotonani tapettiin kaksikin että toinen tapettiin sitten jo siinä kun kylmä ilma rupesi tulemaan pyhäinmiesten - kun siellä on sitten toinen ainakin sitten jo jouluksi ja kaksi isoon tiinua sitten oli niin niihin suolattiin sitten sitä lihaa ja ja ja sitten useinkin tapettiin vielä talvellakin kun paljon väkeä oli niin tapettiin vielä talvellakin joku sika ja sitten jos oli keväästä jäljillä lihaa niin se palvattiin se palvattiin sen maltaiden teon yhteydessä että täällä minunkin kotonani että pantiin sinne sinne saunan kattoon sitten niitä lihan kappaleita sillä lailla killumaan ne kypsyi siellä sitten kuin maltaatkin ja se oli sitten semmoista kuin nykyisinkin tuo savustettu liha on tai tuo ja ja vähän parempaakin kyllä mar te palvilihaa syönyt olette
mitäs kaikkia siitä siasta otetaan talteen kun se teurastetaan
no siitä tehdään makkaraa ja siitä tehdään sylttyä ja ja sitten täällä sanotaan pretuksi semmoista kun siitä verestä tehdään
mitäs se on
se on sitä kun palttua palttu sanotaan kirjakielellä semmoista kun verta otetaan ja pannaan siihen vettä joukkoon ja ja pannuissa sillä lailla kypsennetään sitten kun se rukiisilla jauhoilla vielä tehdään semmoiseksi sakeaksi ja pannuissa kypsetetään kyllä se hyvää sitten on kun aika lailla siihen saa sian rasvaa tällätä joukkoon kyllä - se on sen sorttista kun olette nähnyt kun nykyisin noissa kaupoissa on semmottoon kun on kun on niin kuin oikein tuommoista tämmöistä kauheaa jossa muovi sillä lailla ympäri on ja siinä on semmoista punaista se on vähän saman sorttista mutta ei tuo ole niin hyvän makuista kyllä täällä kaupassakin sitä usein nyt on mutta kyllä se omatekoinen oli parempaa ja sitten siitä tehtiin kahdenlaista makkaraa semmoisiin isoihin suoliin pistettiin sitten semmoista veritaikinaa tai semmoista sitten kanssa kun verta ja rukiisia jauhoja tällättiin ja semmoista vieläkin tehdään nytkin tuolla meidän entisessä paikassa tässä hiljan sika tapettiin ja minäkin olin siellä sitten vielä ja tehtiin semmoista nyttyä talvella ja pienemmistä suolista tehdään sitten semmoista makkaraa kun pistetään semmoisia kaikkia lihajätteitä mitä siitä siasta sitten tulee niin niin ja ja ryynejä keitetään ja tehdään semmoinen seotus sitten ja pannaan niihin pienempiin suoliin kyllä semmoista sen vuoksi myydäänkin ja semmoistakin makkaraa ja sian päästä sitten tehtiin semmoista kun sanottiin syltyksi
mitäs se oli
se on semmoista sitten että se on hiukan semmoista hyytelöä tai semmoista että se on kun se sian pää on semmoista että se sillä lailla mielellänsä hyytyy kun ja siihen pistetään sitä keitinvettä sitten ja vähän niin se oli oikein sillä lailla että sitä pistettiin minäkin olen - sillä lailla semmoisiin mataliin astioihin että se sillä lailla sitten hyytyi no sen saa siitä sitten vaikka pois tyhjentää johonkin voipaperin päälle niin se on ihan semmoista hyytelöä ja siinä on sitten siinä on sitä lihaa sitten sitä semmoista kun päästä tulee semmoista vähän huonompaa

onkos täällä ennen tehty niin että sikaa ei ole sika on poltettu
juu ne karvat ne harjakset
mitenkäs se käy
no se kävi sillä lailla kumminkin siihen aikaan maailmaa sitten kun kun sika tapettiin sitten ja ja sen siinä sitten aina tiesikin kun missä talossa - sikalahti on kun aamusta pimeänpäiten jo valu ulkona oli valkea ulkona oli semmoinen kun vanhaan aikaan oli semmoiset sahaspukiksi sanottiin kun kun käsin sitten noista suurista tukeistakin niin - sahattiin lautaa käsin kotona miehet toinen tuolla ylhäällä ja toinen alhaalla ja semmoista lautaa ne oli semmoiset kun sahaspukiksi sanottiin niin niin sitten semmoinen sitten sika pantiin semmoiseen niin kuin jotakin semmoisesta niiden sahaspukkien väliin pantiin semmoinen joku hyvin vahva puu sitten ja ne sian etusorkat ja kaikki jalat ja takasorkat ne sillä lailla köytettiin jollakin ohjasnarulla yhteen ja ja se puu pantiin sitten siitä niin kuin tällä lailla kun sian tällä lailla nyt olisi se sillä lailla maha selkä alaspäin sitten pantiin siihen killumaan sillä lailla sitten ja oljista tehtiin valu alla ja ne harjakset sillä lailla sitten kärvennettiin pois mutta ei se sitten vielä puhtaaksi tullut se vietiin sitten vielä sitten sinne niin saunaan tai saunanporstoon kun siellä sitten muuripadassa kuumaa vettä oli niin sitten se sanoi että sitten sanottiin vielä että se kaltataan sitten vielä että kyllä se sitten vielä täytyi ja raakataan terävällä puukolla sitten ne vielä ne loput pois mutta se että kyllä nytkin vielä sitten kaltataan mutta ei polteta
se nahka oli ihan palanut sitten
no en minä tiedä jos se ei se sen vuoksi palanut ei niistä oljista sitten niin kova valu juuri tullut että se mitään ihan paloi kyllä siihen nyt kun lihankappaleita leikattiin niin kyllä niissä sitä nahka oli niin kuin nytkin kyllä se semmoista semmoista sitten oli että semmoista vanhan aikaista meininkiä mutta ei silloin ollut sitten mitään muutakaan tietoa

kuinkas niistä lampaista villoja tuli ennen
no kyllä se se vähän sitten siitä ja riippui mimmoista lajiakin olivat että kyllä mar pienistä ja huonoista lampaista sitten tuli vähemmän mutta kyllä meilläkin sitten tuolla jo oli hyviä lampaita kun me tuolla olimme että kyllä niistä sentään ainakin kilo kerrallensa tuli kun kerittiin ja kolme kertaa vuoteensa kerittiin
mihin aikaan
no ainakin kerittiin sitten tällä lailla - juhannuksen ajoissa useinkin sitten kerittiin ja sitten jälleen syksyllä kun navettaan otettiin ja ja sitten useinkin laskiaisten ajoissa kyllä minun kotonani silloin kun meillä sitten kun väliin oli niin kauheasti lampaita sitten kun kun niitä karkkoja tuli sitten joka vuosi niin ei ne sitten tahtonut oikein hyviä olla mutta kun tuolla kun mekin olin niin ei meillä ollut kuin joku neljä viisi lammasta ja niitä sitten saatiin sentään sillä lailla säännösteltyä että ei niitä karkkoja aina tule niin emät kärsii silloin kun karkkoja tulee että kyllä meillä sitten jo tuolla mutta sitten kun ei pidetty niitä sitten niin paljon niin eikä meidän ikään sen enempää sitten mitään muuta kuin omaksi tarpeeksi villoja tullut tuotakin minä taisin tuohon minä vahetin silloin ainakin tuossa on kymmenen kiloa villoja tässä matassa ja sitten on vielä muita tykötarpeita että saatiin

koskas niitä karkkoja ensimmäisen kerran kerittiin
no kyllä niitä useinkin kun niitä talvella sitten useinkin niitä talvella tuli niitä karkkoja niin kyllä ne syksyllä kerittiin ei niitä oikein suvella sitten vielä keritty että ei ne mitään sitten vielä vuoden vanhojakaan ollut kyllä mar jokusessa sillä lailla sitten kun tuli niin kuin syksyllä jo karkkoja niin kyllä mar ne keritsivät ne sitten jo keväästen kun kuumat ilmat tulivat mutta mutta kyllä meidän useinkin oli sitten sillä lailla että niitä tuli talvella vasta siinä kevättalvesta niin ei niitä sitten keritty ennen kuin syksyllä mutta nyt ei ole tässä kylässäkään enää montaa lammasta kyllä kaksi tai kolme paikkaa minä tiedän kun vielä on mutta ei niissä -- on mar sentään tuossa Malon talossa on vielä monta lammasta kyllä mar te malolaisia ja haastatellut olette
minä olen tätä tämä on ensimmäinen paikka missä minä olen
jaa minä ajattelin kun Malolla on ja semmoinen vanha pari että niiden yhteenlaskettu ikä on vähän enemmän kuin meidän
mutta onkos ne Eurajoella syntynyt
ei ne on Nakkilassa syntynyt
minun pitäisi vain semmoisia haastatella jotka on Eurajoella syntynyt
jaaha juu se on sitten eri asia
mutta puhutaanpas niistä lampaista vielä sidotaankos ne jollakin lailla kiinni kun ne keritään
no juu niiden täytyy - jalat - sitoa kun ne kun lampaalla kerran neljä jalkaa on niin ne täytyy sitoa kaikki yhteen jassakkaan mutta ensin sitten se mahan alusta niin sen täytyi sitten saada kerityksi ilman kun ne siinä mahan altapäin sitten paremmin niin kuin ne jalat sitten kiinnitetään sitten kun ne yhteen jassakkaan ne sidotaan niin ei sitten olisikaan enää mahan alusta keritty että sen täytyy sitten saada kerittyä ilman mutta sitten vielä pistettiin ne lampaan etujalat tällä lailla tänne näin ja ja tuossa koetettiin sitten keritä kovasti sitten sitä mahan alustaa ja pidettiin sitten vaari että ei se saanut takajalkojen kanssa ruveta oikein silmiä ainakaan puhkomaan mutta kyllä se sitten jo kivasti kävi kun ainakin minä ruukasin keritä sillä lailla sitten että kun ne jalat sitten sai kiinni sinne niin aina sitten kun kaulasta aloin keritsemään ja sitten toisen sitten kaula kaulaa sitten kaulasta aloin ja keritsin sitten sillä lailla niin kuin - selkärangasta saakka sitten siihen mahan alle saakka ja ne jalat ja kaikki ja sitten käännettiin sen kylki ja keritsi toinen puoli mutta kun iso lammas on niin kyllä sitten täytyi väliin kääntää sillä lailla että ei saanut takapuolta kerittyä ilman että ei kääntänyt ja silloin pantiin sitten vähän semmoinen kamalampi hame ylle kun mentiin keritsemään kyllä se hyvin sitten jo kävi kun siihen tottui ei siinä niin kauan viipynyt kun aina yhden lampaan keritsi mutta kyllä se --- opettelevaiselta huonosti käy
kuinkas tarkkaan se keritään
no kyllä se tavallisen tarkkaan kun siinä oli sitten oikein sitä varten semmoiset sakset sanottiin lampaanraudoiksi että ei ne ollut tuommoiset tavalliset sakset kun joka perheellä on kun ne oli vähän erilaiset mutta ei meilläkään ollut tämän päälle kun jäivät sinne kotiin kun kyllä se hyvin kävi kun vain niillä oli hyvä oli vain terävät raudat ne täytyi tällätä teräväksi mutta sitä täytyi sitten ja varoa että kyllä ne tavallisen nuukasti saatiin mutta täytyi sitä varoa että ei leikannut siihen nahkaan reikää vaikka ei se mitään sen vuoksi sitten vaikka siihen vähän reikääkin meni kun - semmoisissa karitsoissa oli kumminkin se sanottiin että on nahka heltassa että niihin meni mielellänsä reikiä mutta kyllä lampaan semmoinen nahka tai semmoinen haavat sitten pian parantui mutta on se ilkeä muuten sitten että kyllä koetettiin että ei olisi mennyt
ne potki sitten
niin kun potkivat kanssa
no oliko ne hiljaa yleensä
oli kyllä ei ne ja toinen lammas sitten kun oli arempi tuolla lailla muutoinkin pelkämäänkin ihmistä niin kyllä mar se sitten enemmän vielä sitten potki ja vähtäsi mutta semmoinen kun on minäkin sitten ruukasin kummikin sillä lailla että tavallisesti joka päivä annoin aina hiukan leipää niin ne oli sitten niin lakioita kyllä se vanhaan aikaan vähän semmoista monipuolista se semmoisen pienemmän huushollin muijan touhut olivat että kyllä siinä vähän kaikkitaituri täytyi olla jos lapset tulivat kipeäksi niin kyllä ensiavun täytyi osata antaa ei siitä kohta lääkärin tykö lähdetty että kyllä monta kertaa tuli semmoisia tapauksia että vähän jo ajatteli että muistan silloinkin kun meidän sitä Uudentalon sitä riviä rakennettiin kun se oli - Uudentalon niminen mistä - missä me olimme niin kauan niin tuo tytär juuri kun tässä kävi kun meidän tehtiin semmoinen tehtiin kaksi huonetta niin laudasta sillä lailla että kolme lautaa sillä lailla pantiin että tuommoinen rako jäi ja hän oli silloin sitten semmoinen joku neljän ikäinen ja meni sinne vinttiin ja astui sinne rakoon no sieltä repäisi sitten naula sillä lailla että oikein kauhea haava meni sitten sääreen vielä tällä haavaa se arpi näkyy vaikka hän täyttää neljäkymmentä vuotta tällä viikkoa oikein no ei sitten mikään muu kuri auttanut kun sieltä vintistä sitten tuli alas niin niin kauheasti sitten veri juoksi ja en minä mitään muuta ymmärtänyt sitten kun puhtaan liinaisen vaatteen kastoin kylmään veteen ja ja otin syliin sitten ja oikein piukkaan sen siihen sitten tälläsin ja ei mihinkään mitään neulomaan menty että kyllä vain siitä sitten parantui annettiin monta yötä olla se sama - sitten se sama kääre siinä että kyllä sitä semmoisia sitten ja niin kuin sanoin ja siihen aikaan oli sitten vielä siitäkin kamala että aina oli kova pelko kun oli niin paljon käärmeitä meidän nurkissa välillä nähtiin monta päivässä mutta ei ne ketään koskaan sentään pistänyt kun meidän oli se paikka siellä sillä lailla että sieltä on puolen kilometriä maantielle matkaa mutta se että maantieltä se näkyy kyllä se meidän talo siellä näkyi ja välisten kun oikein oli tämmöinen kuuma suvi niin niin näki pari kolme ennen kuin maantielle pääsi ja kyllä siellä nyt tänä suvenakin on nähty
onkos täällä Eurajoella kerrottu semmoista että käärme voisi ihmisen sisälle mennä
kyllä sitä joskus vanhaan aikaan pauhattu on
no mitäs ne on pauhanneet
no en minä tiedä en minä se että niin kuin joku olisi nukkunut ja olisi mennyt suusta sisälle mutta en minä tiedä ollenkaan semmoista sitten en minä semmoista usko kyllä ennen sentään herää ennen kuin semmoinen menee ei kukaan niin raskaasti nuku kyllä se sukkela on kun semmoisia - käärmeitä on ja ne on kyllä minä pelkään sitten kauheasti kun me meidän tulee nyt viisi vuotta kun me olemme tässä ollut tässä huushollissa ja ja silloin ensimmäisenä suvena kun en minä suinkaan ymmärtänyt lainkaan että täällä mitään käärmeitä on ja kun tuli meidän kellariin kun minä menin kellarista hakemaan perunoita niin käärme - oli siinä keskellä lattiaa ja minä pelästyin niin paljon ja mutta se meni sinne tämäkin menee tuohon nyt se meni sinne laarin alle ja ei meillä ollut ketään kotona kuin minä yksin ja en minä uskaltanut ruveta mutta sitten minä jo ajattelin kun tuossa tuossa torpassa kun tuossa on niin siellä oli kaksi poikaa että menenkö minä hakemaan sieltä apua mutta sitten isä rookasi tulla kotiin ja minä sanoin että nyt minä näin kellarissa käärmeen ja en minä uskalla enää mennä ikään perunoita hakemaan ja ja no hän sai sen sieltä kiinni ja tappoi ei se hän oli ottanut jonkun semmoisen terävän kepin ja sai sen sieltä vedettyä pois meidän isä on tänä suvenakin kaksi käärmettä tappanut mutta vain siellä meidän entisen paikan nurkissa tai ei kun meillä on tuolla viiden kilometrin päässä niin meillä on siellä vielä peltoa - ja torppa mutta ei siellä asu kukaan eikä asukaan kun viisi kilometriä metsän sisällä on siellä hän oli tappanut suulista yhden käärmeen ja tänä suvena mutta en en minä oikein uskalla tappaa minun rupeaa - värisemään kaikki paikkani kun minä näen semmoisen mutta en minä usko että tässä on nyt ei kukaan näistä naapureistakaan ole sanonut että tänä suvena olisi ollut
mitäs vanhat ihmiset puhui siitä käärmeen kuolemasta että se eihän se kuolekaan heti vai
no kyllä aina semmoistakin sanottiin mutta kyllä sen - kyllä kuolee kun vain pää pois hakataan mutta kyllä ne sitä sanonut on mutta minä tiedä oliko semmoisessa perää että se useamman päivän sillä lailla että se vielä sitten se häntäpää heiluisi vaikka ei olekaan päätä mutta en minä suinkaan pannut silloin merkille kyllä hän sen toi tuohon kun tuossa tuota meillä tuossa noita tuommoisia kaikkia tynnyreitä nyt on mutta ei niitä silloin ollut niin kyllä hän sen siihen toi ja se siinä oli useamman ajan mutta en minä suinkaan ottanut vaaria jos se sitten enää häälytteli varikset sen siitä sitten joskus veivät

niistä lampaistakos sitä talia saadaan
ei lampaista mitään kaljaa saada ei -
niin mutta talia
jaa niin talia kyllä niin sitä sanottiin lampaan höystöksi semmoista lampaan rasvaa sitä sanottiin vanhaan aikaan höystöksi en minä tiedä oikein mistä semmoista mistä semmoista talia mahtoi tulla
eikös täällä talista kynttilöitä olla tehty
no kyllä aina niitäkin silloin en minä ole ikään nähnyt kynttilöitä tehtävän minä olen sen verran vielä - jo nuorempaa polvea mutta kyllä minunkin kotonani semmoinen kirnukin oli ja hänen kotonaankin kun kun niitä on tehty ja hän on tainnut nähdäkin kun on kastettu kynttilöitä siinä on semmoinen lanka sitten ja siihen sitä jonkun kepin päässä ja sitä kastetaan sitten sinne kuumaan rasvaan ja se aina lisääntyy ja lisääntyy ja viimein tulee sitten kynttilän vahvuinen en minä ole kyllä nähnyt tehtävän mutta olen kuullut että niitä sillä lailla tehdään mutta minä en tiedä että olikos se lanka mahtoikos se lankakin olla sitten jotakin hiukan erilaista minä olen kuullut juttua että kynttilänsydänlankaa
pumpulilankaa varmaankin
kyllä se pumpulilankaa on täytynyt olla
mutta saippuaa olette keittänyt
kyllä minä sitä olen keittänyt se on ja vähän semmoista tärkeää työtä
no kertokaa
en minä ole ole mikään mestari kyllä siihen mutta jo silloin sitten kun aina aina sitten semmoisesta kun sitä niitä sikoja tapettiin niin siitä sitten semmoista jäterasvaa tuli tai semmoista kun ei niin ihmisilläkään sitten kelvannut ja muutoinkin sitä otettiin sitten vain vaikka olisi tarvittukin kun saippuaa ja tarvittiin mutta minä olen sen unohtanut kun siitä on niin paljon aikaa että minä en lainkaan muista että kun siihen - tarvittiin sitten lipeäkiveä tai semmoista mutta en hiukkaakaan enää muista että kuinka paljon sitä tällättiin niin kuin rasvakiloa päällä mutta sen tiedän että - vähän aika lailla sitä tällätä täytyi ja myös sitten täytyi tällätä hiukan vettä ja ja kauan keittää en minä en minä oikein enää muista siitä on niin ja enkä minä sitä sitten kun minä keitin semmoista kun sanottiin soopaksi vain että se oli sitten semmoista että ei se sillä lailla saippuaksi hyytynyt kun se otettiin sitten saaviin vain ja sitten kun pyykki pestiin niin siitä sitten vain vähän siihen joukkoon mutta kyllä kyllä saippuaakin keitettiin mutta niin kuin sanoin että en minä ole ole siihen mikään mestari mutta sitten keitettiin silloin olikos silloin sitten sota-aika kun keitettiin sokerijuurikkaista kotona siirappia se oli ja kova homma
oletteko keittänyt
olen monta ämpärillistä sitä keitettiin kumminkin sillä lailla sitten että sokerijuurikkaita ensin kovasti sitten pestiin ja puhtaaksi kuorittiin ja sitten ne pantiin - semmoiseen muuripataan minunkin tuolla sitten missä me olimme niin oli kahdeksankymmenen litran muuripata se pantiin sitten niitä palasia täyteen niin että ihan ihan vallan sitten että monta kertaa vielä kukku päällä oli että ei kaikki mahtunut sinne syrjien sisäpuolella että oli vielä enemmän ja ja vettä sitten niin että ne kypsyi ja ja niitä keitettiin sitten niin kauan että että ne aika tavalla sitten laski oikein ja no siitä tuli sitten aika makeaa lientä ja mutta sitä sitten kun sitä ruvettiin oikein siirapiksi keittämään niin sitä täytyi sitten keittää oikein monta tuntia ja kauheasti kiehuttaa että se sillä lailla haihtui ja kyllä siitä siirappia tuli silloin sitten joskus kun meilläkin kun kun kun ei kerran sitä sokeria mistään saatu niin kyllä sitten siirappia koetettiin tehdä niin välillä vallan -- viikkokaupalla oltiin siinä hommassa mutta kyllä sitä sitten kanssa jo oli vallan - saavillinen kun saatiin tehtyä kaikki mutta se ottaa kovan kiehuttamisen se se liemen kokoon keittäminen ja sen saa siitä sitten aina että mitä kauemmin vain keittää niin sitä sakeampaa tulee mutta jos hiukan keittää niin se oli semmoista löysää ja minä aina silloin sanoin että kun se niin hyvää sitten on olevanansa se oma - keitettykin ja ei se maksanut sitten mitään kun sitä omin väin tehtiin niin että kyllä minä sitten vieläkin siirappia keitän vaikka sokeria rupeaa saamaan mutta en keittänyt ole kun siitä on niin kauhea vaiva kun meilläkin kun niitä likkoja sitten oli niin meillä oli aikaa niitä sitten pelata kolme likkaa oli
kyllä minäkin sitten siirappia saanut olen
niin ja kyllä nyt sitten tuota siirappia saa vaikka kuinka kun mutta kyllä se silloin kun oikein oikein kotona sitä tehtiin ja sitä tehtiin joka talossa ja siinä oli sitten jo semmoisetkin kun se se oli kovaa - kovaa tointa sitten se kun kun niin minä en sitä enää muistanutkaan minä unohdin sen jo kun ne - ne sokerijuurikkaan palaset sitten kun ne kypsyi niin ne pantiin kovaan - puristukseen semmoisen koneen kanssa puristettiin ne tehtiin semmoisia kun sanotaan knyyteiksi ja oli semmoinen että en minä enää oikein muista kummoinen se oli mutta mutta joku semmoinen kumminkin että oli tämän kokoisia semmoisia lautoja ja sitten myös oli semmoiset vaatteet että niiden vaatteiden sisälle pantiin niitä sokerijuurikkaan kappaleita ja ja sitten sitten tällättiin aina semmoinen lauta väliin ja jälleen toinen knyytti ja jälleen minä en enää muista kuinka monta niitä sitten ruukattiin ja sitten oli semmoinen niin kuin joku tämmöinen tämmöinen kun painettiin niiden päällä semmoinen ympyrkäinen ja ja täältä sitten kierrettiin että se oikein piukkaan otti ja se oli sitten makeaa lientä kun niistä tuli ja sitten se keitinvesi ja otettiin ja ne oli sitten jo hyvin semmoisia mauttomia kun ne siitä otettiin ja - sitä - sitä sakkaa annettiin sitten eläville mutta kyllä se vaivalloista hommaa oli eikä semmoisia koneitakaan sitten joka talossa ollut että niitä täytyi sitten lainata vaikka ei se sen erinomaisempi kone ollut kyllä siihen aikaan kaikki olivat kaikki hommat kovan työn takana ei suinkaan se niin raskasta hommaa ole mutta ainakin vaivaa
kuinkas lehmistä maitoa tuli
no kyllä mar sitä sitten tuli sen jälkeen kuinka hyvää ruokaa antoi
mutta nehän pidettiin talven yli huonolla ruualla monta kertaa
niin täytyi pitää kun ei tahtonut olla kyllä ne sitten lypsivät kun vain saivat ison joukon jauhoja ja kaikkea mutta silloinkin kun mekin tuonne sitten menimme ei silloin ei silloin sitten tiedetty mitään Virtasen rehuista eikä semmoisista niin kuin nyt sitten jo tiedetty on ja meidänkin tiedettiin sitten kun sokerijuurikkaitakin kasvatettiin niin siitä tuli sitten aika lailla sitä Virtasen rehua kun ne naatit semmoiseen kuoppaan pantiin kun meilläkin oli sitten oikein hyvä semmoinen kuoppa kun oli tiilistä tehty navetan yhteyteen niin se sieltä tuli sitten jo hyvää rehua mutta se että kyllä meidänkin sen vuoksi sitten joskus tehtiin apilastakin tuommoisesta apilaheinästä Virtasen rehua ja kyllä meidänkin sitten jo viimeiseltä niin jokusia semmoisiakin lehmiä sentään oli että parikymmentäkin litraa päivässä tuli mutta kyllä ne sitten jo jauhoja kanssa tarvitsi aika lailla mutta kun siitä täytyi sitten rahaa koettaa kun kerran työnsä kotona teki niin rahaa sitä aina tarvittiin
vietiinkös maito meijeriin
juu kyllä meidän vietiin se vaikka siihen aikoihin kun se kapinakin oli niin vietiin Raumallakin johonkin maitokauppaankin niin vietiin silloin maitoa asemalle vain vietiin kannu niin junassa sitten meni
no muistatteko sitä aikaa kun kotona kirnuttiin
kyllä meidän vissiin sen vuoksi kirnuttiin kotona ja separaattoroitiin meillä oli meillä oli viimeiseksi oikein aikamoinen separaattorikin että oma voi vallan kotona tehtiin sunnuntaimaito aina käytettiin kotona ja kirnuttiin sitten ja saa oltiin saavanansa hyvää voita kanssa
se onkin parempaa kuin meijerivoi
niin ja se piimä kumminkin hyvää oli kyllä me kirnunnut olemme monta kertaa ja myös sitten separaattoria käytetty meillä oli semmoinen separaattori että viisitoista litraa vetää se kannukin ja siinä on se on suuri ja siinä menee pian läpi meillä on se vielä kun minä olen sanonut että ei sitä myydäkään kun meillä tässä sitten kolme likkaa on ja on kaikilla semmoinen pieni maanpaikka niin saavat sitten joskus jos tulee jälleen pula-aika niin saavat sitä sitten lainata ja tehdä voita

kertokaas se kirnuaminen oikein tarkkaan kun minä en tiedä kuinka se voi siitä tulee
no sillä lailla se sitten tuli kun ämpäriin se kerma sitten tällätään ja ja pannaan pohjapiimää että se hapantuu sen täytyi olla hapantunut ainakin minun mielestäni että ei meidän kumminkaan saatu semmoisesta mitään tuleman kun ei hapantunut hapannutettiin niin kuin oli nyt ajattele nyt että kun useinkin niin toisena aamulla sitä separaattoria käytettiin niin toisena aamuna ruvettiin kirnuamaan no se oli sitten aika semmoista sakeaa mutta se kirnu oli sitten semmoinen siihen sitten meidänkin kumminkin niin semmoinen sitten että siinä oli semmoinen se oli semmoinen niin kuin joku pieni tynnyri mutta se oli puolimiten niin kuin - semmoinen en minä osaa sitä selittää kummoinen se tynnyri oikein oli mutta mutta siellä kumminkin pyöri sitten semmoinen semmoinen kehä tai semmoinen että siinä oli niin kuin semmoiset siivet ja sitä käytettiin sitten -- rautaisella veivillä tällä lailla ja mikä siinä nyt kiinni otti ja tällättiin sitten se kerma sitten sinne mutta kun siinä oli sitten semmoinen niin kuin ei sitä oikein minun - järkeni jälkeen saanut sitä - sitä kirnua tällätä paljon muuta kuin puolellasin kun siinä oli kanssa sitten kanssa ja kun se täytyy aika faarttia panna ympäri niin sieltä pakkasi sitten jo pois truiskumaan jos se oli oikein täynnä ja mutta sillä lailla meidänkin sitä sitten monta kertaa siitä annoksesta sentään tuli että puolitoista kiloakin sitten voita no sitä käytettiin sitten niin kauan että sitä sitten jo tarkkailtiin että - koska se rupeaa soreelle tulemaan no sitä kermaa meni sitten niihin laitoihin ja siihen kanteen ja kun rupesi näyttämään siltä että nyt se rupeaa tulemaan soreelle niin pantiin sitten haleaa vettä puhdasta haleaa vettä niin pantiin niistä syrjistä alas kahvikupin kanssa ja ja sitten myös valettiin se - kanssa että että se kaikki meni sitten alas se ne voisoreet no sitten ei käytetty enää kuin verkemmin vain että ei se sitten enää räisky niihin syrjiin niin kovasti ja ja aina verkemmin ja verkemmin niin silloin tuli aika köli sinne sitten ja se sanottiin että hyvin se nyt kokosikin no se otettiin sitten sieltä minä kuitenkin ruukasin sitten sillä lailla kun minä kaadoin kirnun tai sen piimän sitten pois ja jätin sen voin sinne kirnuun ja ylimmäisellä pesin sitten vielä että samalla lailla panin jälleen sitten sen sen että se kehä sitä siellä sitten vaivasi sillä lailla että se tuli puhtaaksi ja viimeiseksi sitten vain kun sitten täytyi olla semmoinen puinen voilusikka että ei siihen kiinni ottanut ja sen puulusikan täytyi kastaa kuumaan veteen ensin ja sitten kylmään että ei siihen ottanut se voi kiinni ja se vaivattiin sitten kun siinä pidettiin kylmää vettä niin vaivattiin moneen kertaan sitten ja niin kauan että se vesi oli ihan kirkasta sitten mitä missä se voi oli sitten se oli puhdasta ja sitten pistettiin suolaa ja vaivattiin vielä oikein moneen kertaan tuolla lailla sitten tuota järjestään ja ja kun saatiin se toiselle syrjälle niin toiselle jälleen ja, ja sitä sitten haukuttiinkin jos ei - hyväksi vaivannut että siitä tuli kirjavaa voita jos ei se hyväksi vaivannut sillä lailla sitä sitten tehtiin
mitäs se kirjava voi oli
no se oli pahaa voita kun kirjavaa olisi ollut sen täytyi vaivata niin kauan että se tuli tasan keltaista kyllä sitä tulemaan saisi kun kermaa vain olisi ja kirnu ja kyllä meilläkin tuolla sitten vielä kirnukin on tuolla vanhassa paikkaa mutta ei semmoisilla nyt enää kannata pelata kun kaikki saa valmiina ja kyllä silloinkin sai sitten mutta en minä tiedä kuinka se sitten vain kun se oli semmoistakin sitten kanssa että kun vasikoita ja porsaitakin sitten pidettiin ja talvellakin kun ei kun ne tarvitsi sitten semmoista jälkimaitoa sitten tai sitä kun pluttanaksi sanotaan niin ei sitä tullut pyhänä sitten muuten mutta kun pani separaattorin käymään niin sitten tuli ja kun siitä sitten oltiin tykkäävänänsä sitten siitä kirnupiimästä ja kaikista
oikein tulee vesi kielelle kun te siinä puhutte tuommoisia asioita
juu kyllä ne vain hyviä olivat ja aikanansa ja niin kuin sanoin että kun tämmöinen vähän vanhempi on niin kyllä se niitä kaikkia sitten on täytynyt pelata
olikos se pluttana sitten sitä kuorittua maitoa
oli
no mitäs se maito on sitten kun lehmästä tulee kun se poikinut on
se on terniä siitä tulee hyvää juustoa ja pannukakkua semmoista juustoa kun uunissa kypsennetään
kuinkas sitä tehdään
no sitä tehdään sillä lailla sitten vain että kun se sitten niin kuin tässäkin on meilläkin on ollut kumminkin semmoinen tapa että niin kuin kun on tuommoinen talvikin niin kolme kolme vuorokautta sitä ternimaitoa kootaan lehmästä kun se poikii kolmen päivän niin ensimmäinen maito ensimmäinen maito tai ja siinä täytyy olla sitten välttämättömästi sitä kun siltä on ensimmäisellä kerralla tullut kun se on ensimmäinen kerta lypsetty ja muuten ei se juoksetu niin kolme vuorokautta on sitten tullut - säilytetty sitä maitoa sitten kun - lehmästä - ensin tuli niin ja sitten ne kaikki yhdistetään niin siitä tulee sitten sitä uunijuustoa ternijuustoa ja siitä tulee aika lailla hyvää pannukakkua ja sitten myös semmoista juustoa ja sitä viedään sitten naapureille kanssa kun hyvissä väleissä ollaan meillä on vieläkin lehmä täällä kyllä se kyllä sitä tehdään nytkin sitten vielä joka paikassa meilläkin sitten kun tuossa kun minä olen sanonut että vaikka me olemme nyt sitten tässä tällä lailla niin meidän noilla likoilla kaikilla yhteensä niin ainakin sitten - niin viisitoista lehmää ja enemmänkin ja kun ne sitten kantavat niin usein sitten meilläkin tuodaan terniä että väliin on oikein jatkuvasti sitä mutta väliin sitten täytyy sitäkin jo viedä naapureihin kun ei tule itse syötyä
onkos täällä semmoisia tavallisia juustoja tehty
en minä usko että niitä enää nykyisin kumminkaan paljon kukaan tekee ei se tee mitään kannatusta kun kerran meijeriin jokainen maitoa vie mutta kyllä mar nuo sitten ottavat meijeristäkin sitten ottavat kyllä juustoja mutta kyllä silloin kun noita tuommoisia hautajaisia ja häitä ja semmoisia juhlia pidetään niin kyllä silloin kotona tehdään juustoa piimäjuustoa ja ja maitojuustoa
piimästäkin tehdään juustoa
mutta siihen sen vuoksi ei sitä paljaasta piimästä tehdä että kyllä siinä maito pääasia on
kuinka sitä piimästä tehdään
no sitä tehdään sillä lailla niin että ensin ensin sitten lämmitetään maito sillä lailla että se oikein täytyy kiehua vähän niin kuin kiehua ja minä en suinkaan muista enää kyllä minä olen sitä silloin joskus silloinkin tein oikein lähes joka - päivä kun me tuonne ensin menimme kun ei sitten niin muutakaan särvintä ollut niin sillä lailla minä kumminkin sitä sitten tavallisesti tein että siinä voisi olla sitten niin kuin kolmasosa piimää että kun kuviteltaisiin nyt että olisi ollut neljä litraa maitoa mutta se sai olla sitten sitä jälkimaitoa kun meijeristä tuli niin sen pantiin sitten sillä lailla että se oikein vähän niin kuin kiehui ja sitten pantiin niin kuin kaksi litraa piimää ja siihen pari munaa ja vispattiin se sitten sillä lailla sekaisin ja kun se maito rupesi kiehumaan niin se kaadettiin sillä lailla että sitä meni ihan pisin sinne niin sen padan tai kattilan joka että ihan ihan joka paikkaan siihen se kaadettiin siihen päälle se - se piimä no sitten sen annettiin olla siinä päällä vielä sen hellan päällä vähän aikaa niin että se rupesi sillä lailla pyreilemään niin kuin olisi meinannut ruveta niin kuin uudestaan kiehumaan niin sitten se nostettiin pois kuumasta paikkaa se kattila ja annettiin vähään aikaa seisoa niin se se se juusto nousi siihen sen liemen päälle ja se pantiin sitten meilläkin oli semmoinen leipäkori semmoinen vanhanaikainen ja siihen pantiin sitten semmoinen harva vaate siihen leipäkoriin ja ja vähitellen ajettiin se sieltä sitten ja -- suolaa aina vähän väliin ja siitä tuli kaunis sitten kun se kaikki saatiin siihen ajettua ja väliin tuli oikein paksu ei sitä tehty tuommoisessa tavallisessa kehässä kun oikein tuota muuta juustoa tehdään kun se tehtiin leipäkorissa meillä on minä tein nytkin yhtenä työnä vielä on tuolla semmoinen korikin missä minä tein mutta se on pieni nyt sitten vain juu ja kyllä se se oli kanssa hyvää sitten kun se oli kun siinä munaa ja kaikkea oli niin se oli semmoista pehmeää ja hyvää sitten kyllähän sen nyt tietää että se olisi vielä parempaa kuin täysmaidosta olisi tehnyt mutta kun sen täytyi myydä sen täysmaidon että rahaa tuli kyllä mar tämä vähän hullumaista haastattelua taitaa olla nyt
tämä on oikein mukavaa olikos kanoja ennen paljon
ei niitäkään paljon ollut ja se oli sitten semmoista kun niitä sitten täydyttiin kanasten kanssa hautoa niitä niitä penikoita ei silloin koneista nähty untakaan kyllä me tuolla sitten jo kovasti ruvettiin koettamaan ja sillä lailla että että meillä oli joskuskin meillä oli kolme kanaa yhtaikaa hautomassa ja jokaisen alta tusina munia ja sitten kun niitä niitä pentuja penikoita tuli niin ne pantiin sitten yhden kanan perään kaikki yksi kana hoiti ne sitten saatiin ne toiset kaksi kanaa jälleen munimaan mutta sitten kun joku kolmekymmentä tai kolmekymmentäyksi kirjoitettiin niin silloin sitten ne meidän meidän isä ja hänen vanhin veljensä sitten tuolla - Rauvolassa niin ostivat sitten tähän kylään yhteisen ensimmäisen hautomakoneen neljänsadan munan hautomakoneen kyllä sitten kananpoikia rupesi tulemaan meilläkin tuli sitten kohta ensimmäisenä vuonna sata kanaa ja silloin oli juhla siihen oli silloin oltiin niin innostuneita että joka muna pantiin kirjaan ylös kun tuli aina päivän päälle ja kanan kanan jalassa oli merkki että minkä numeroinen kana oli muninut ja aina kaikki kanat otettiin kiinni tarkkailupesistä ja lista oli seinässä kun kaikki pantiin ylös kuinka kuinka paljon kukin kana on muninut kun ne numeroitiin ja sitten meillä oli jo niin paljon kanoja että meillä oli kerran jo kolmesataa kanaa sitten silloin kun parhaalla aikaa oltiin ja sitten kun me kerran olimme semmoisia niin niin me haudoimme jo muillakin - kanoja että me isä tekikin sitten jo itsekin kaksi hautomakonetta että joskus oli kolmekin konetta sitten jo silloin ainakin siihen aikoihin kun neljäkymmentäkin kirjoitettiin niin oli käynnissä
minkäslaisia vehkeitä ne oikein oli
en minä tahdo osata oikein selittää sitä kummoisia ne oli ne oli semmoisia niin kuin tämmöinen joku iso pöytä ja siellä oli sitten semmoiset ei tässä pöydässä mitään laatikkoa ole mutta siinä oli sitten semmoiset niin kuin oliko se semmoisessa oliko se neljänsadan munan niin oliko se niin kuin kolme semmoista laatikkoa että niihin sitten semmoisten semmoisten levyjen päälle pantiin munia sitten sinne ja öljylamppu lämmitti sen sitten mutta siellä kävi sitten putket ympäri että lämpesi sillä lailla tasan ympäri ja sitten vielä tällä lailla poikinkin mutta huonosti niitä useinkin pakkasi niitä penikoita tulemaan että kun neljäkinsataa munaa sinne tällättiin niin ei tahtonut paljon yli kahdensadankaan tulla mutta välistä sentään tuli sitten kaksi ja puolikin penikkaa no niissä oli kukkoja sitten vielä toinen puoli ja ne munat täytyi sitten joka aamu ja ehtoo kääntää hauteella ollessa käsin oikein
kyllä niistä vaivansa oli
ja kyllä se oli jännittävää sitten kun rupesi se kaksikymmentä vuorokautta tulemaan täyteen niin silloin se suljettiin sitten että ei sitten enää saanut niitä katsoa eikä kolistella niin kyllä se oli sitten jännittävää kun ne rupesi siellä vähän hajoamaan ne munat ja penikoita rupesi näkymään että kuinka paljon nyt mahtaa sitten tulla ja ja sitten tuli aika piipitys mutta kyllä se oli sitten ja aika jännittävää sitten kun niitä sitten täytyi ruveta semmoisista kasvattamaan meidänkin oli sitten semmoinen tapa että että aina kasvatettiin ensimmäiseksi sitten kun saatiin tulemaan ja myytiin ne sitten semmoisen kuuden seitsemän viikon vanhana sitten ruvettiin jälleen hautomaan ja sitten useinkin pidettiin sitten ne jo ja sitten jos joku vielä tilasi niin haudottiin sitten aina vain lisää että kyllä se sitten semmoista oli mutta kerran oli huono kerran keväästä minä muistan silloin oli joku toukokuu kun oli kanssa sitten vissiin kaksi konetta hautomisessa ja sitten pakattiin tulemaan niin kipeäksi että ei meinattu lainkaan niiden pystyä tekemään mitään se oli silloin sitten huono kun muniakin käännettiin niin täytyi aina välillä maata semmoista flunssaa rupesi pakkamaan mutta kyllä minä olen nytkin vielä kasvattanut joka vuosi minä olen tässäkin huushollissa vielä kasvattanut aina kaksisataa kanaa ni mutta ne on ollut sitten jo kanoja että niistä on tuolla sitten jo mistä ne on tuotu niin erotettu ne kukkopojat pois mutta tämä keväänä en minä ole kasvattanut lainkaan mutta kyllä meillä nytkin on tuolla sitten kun - ostettiin kasvatettuja vähän minä olen - se - viime keväänäkin niin minä kaksisataa kanaa tuolla kasvatin kun meillä on tuolla semmoinen mukava huone kyllä mutta ja likat niistä sitten nämä omat ovat sitten aina saanut niistä sitten kun he pitää kanoja kanssa
onkos niistä aina puolet kukkoja
kyllä niistä melkein on mutta nyt on se sitten se tiede kehittynyt niin että ne voivat ne päivän vanhana sitten jo erottaa että nytkin viime vuonnakin kun meille sitten tuotiin kaksisataa tuolta sitten tuolta kirkonkylästä niin vaikka ne päivän vanhoja olivat niin tuliko niistä sitten tuliko niistä kaksi kukkoa että kyllä ne ne niin hyvin osaa erottaa ja joskus on käynyt niin että ei ole tullut yhtään minä olen ottanut aina sieltä samasta paikkaa se on - entisiä tämänkyläläisiä ja minä luotan sitten siihen että kun tuttu on niin ei se tee sitten mitään
kuinkas vanhaksi sen kanan voi pitää että se munii vielä
ei nykyisin kannata paljon muuta pitää kuin kahden vuoden
sitten päät poikki
mutta ne - sitten tulee teuraskanan ostaja kun ostaa ei niillä ei niitä sitten vielä tarvitse metsään heittää viime vuonna ei silloinkin edellisenä vuonna kun minäkin sitten silloin minä uusin niin että en minä jättänyt yhtään vanhaa ja meillä oli jotakin kahdeksankymmentä niitä sitten tuolla ja ja tänne tuli sitten tuolta noin Säkylästä ostaja ja minä olin sitten tyhmä kunhan minä tuossa olin ulkona en minä sitä sitten huomannut he kysyivät että myydäänkös teuraskanoja ja minä sanoin että kyllä tuohon puolempaan mutta ei vielä ne rupesi niin kovasti sitten tahtomaan niitä kumminkin kohta ja ja maksoivat kaksisataa markkaa kappaleesta se on mielestäni hyvä hinta sitten kun jo olivat sitten kahden ja puolen vuoden no silloin meiltä se oli sitten semmoista kun ei meillä oli sitten tuolla kun meillä on tuolla tuommoinen tiipilä niin ei ne ollut sitten vielä - munimisasteella ne mitä meillä sitten kun meillä oli silloin kanssa joku että niitä tuli uudestaan sitten jälleen joku kahdeksankymmentä sitten nuorta mutta ei ne muninut vielä sitten mutta kyllä ne siitä sitten rupesi kyllä ne viiden kuukauden vanhana ainakin rupeaa alkuun jo ja meilläkin on nyt käynyt sitten - muna-auto oikein tässä kotona kun Vientikunta Munaanhan on sitten mennyt ne mitäs meillä sitten paljon on mutta ne on tahtonut hakea vain vaikka minä olen sanonut että kyllä minä ne osuuskauppaankin vien mutta nyt se osti sai uuden niin pitkän auton että ei - tänä päivänä oli munapäivä että minä - koetin sääliä sanaa että ei tulisi lainkaan tuosta kun tuossa niin äkkimutka on kun tänne väärätään että ei kumminkaan rikki mene ja vietiin osuuskaupan tykö sitten koppa ja kyllä näin ollut käynyt koska se oli jo vaihtunut sitten laatikko se jättää toisen sangon toisen vie ja - edellisen viikkoisesta sitten tuo aina rahan tullessaan kauppaan
mitäs munat nyt - mitäs te saatte kilolta nyt
kaksi markkaa kolmekymmentä penniä mutta tuolla on siitä edullisempi kun sinne saa kaikki poreisetkin sääliä ja ei niistä - vähennetä kuin markan kappaleesta tai pennin kappaleesta nyt
mitäs ne kaupassa maksaa
kyllä mar ne kaksi markkaa - viisikymmentä penniä kumminkin ottaa koska - koska se mies aina on sanonut kun minä sanon että ei nyt ole paljon munia kun naapuri on hakenut ja hän sanoo että no teidän täytyy ottaa enemmän minä sanon että en minä ota enempää kuin sen kun sinäkin tuolla naapureiden kanssa täytyy olla sovinnossa ei siitä tule mitään että niiden kanssa mitään kränää täytyy veljeillä vain
kyllä se paras on
sen minä katson en minä ole oikein ikään ollut kenenkään kanssa riidassa en minä minä oikein kammoan semmoista kun jokuset riitelee minun mielestäni se on niin hyvä kun jokaisen ovesta uskaltaa mennä sisälle että ei vaikka joku sitten vähän jotakin kaunaa kantaisikin mutta kun ei kumminkaan rupea mitään kränäämään
täällä on sitten hauska tuo murre täällä Eurajoella
no niin on
kun on vieraalta paikalta niin sitä oikein iloksensa kuuntelee
kyllä meidän kulmilla tuolla missä mistä me tulimme tänään ja on nyt vielä niin semmoista oli vähän semmoisia omituisia naapureita mutta ei meilläkään siellä sentään